Milina fanjairina, mombanà lamasinina zany, lamasinina dia raha natao hanzairana lamba, malady koa zany a fanjaifanao lamba na lamba rota io na lamba voa raha ohatra ka ampiasaina aminà tagnana fa aleo mampiasa lamasinina dia bitibitika foa anao dia mahavita raha maro.